أكثر حاچة تضحك أنا حصلتلى وخت نهار من المهارات أمشينا العرس عرس بنت خالي آآ وأنا جيت باش نقعد فى ال فوق الكرسي فبيش يكون هز الكرسي من ورايا من غير ما يشعر ما في بالوش إني أنا باش نقعد عليه وهاكاكا قدام الحضور مئات العباد جيت طايحة آآ على طولي، يعني موقف مضحكة على اللخر.